Jijiji tikuii, tinana <hesitation> ndea, ndea kuan ndea kuxhi, ndea nuu un, ndoko ndoko kuan, ndoko nu, ndoko kuxhii, <hesitation> inka xanani chico sapote jajaja dikan kano no yudangui, inka xakano yinii há anitu yinii tinruyu ñana ujun, ujun.